Aiporu mokoi, kua jaeko girasol pegua jare soya pegua, jaeño jokua aiporu jare amoape mbaeti jau mbate mbaekira esa ipuereta semombaeraji jaeño jauyave